اسل میں گلی ہے کہ پہلے جیسے پنجاب صاحب پہلے لوگ جیسے مطلب پیدا ہوئے یا بڑے ہوئے، اُس والے مطلب ایسا کم کام کوئی نہیں تھا۔ صرف صبح اُٹھا تو پہلے سب سب پڑھنا اُسی بات واپس آیا۔ اُس کے بعد چای پیا، چای کے بعد۔ سکول جاتے وقت سکول واپس آ گئی۔ اُس کے بعد جب سب کے بعد مُڑ کر تھوڑا سا کے نیا سی ٹائم سے اِیٹی ڈنڈا کھیلتے تھے۔ ٹی ڈنڈا کھیل کر برالو بھی مطلب دریدر اندر کھیت دایا تھا۔ وہ کھیتی کے پھر واپس جُلا۔ شام ہو چلی شام سے بعد۔ روٹی کھانا۔ روٹی کھانے کے بعد سیزن سیوا تو پھر بس۔ زندگی کا مطلب ہی روٹین ہوتی ہے۔ معمولی ہے تو جس نارے سے لوگ بڑے کے نام سُنیٹا نام سا شرم شرم نہ ہو جائے۔ اگر سگریٹ چھیڑنا ہو صرف دسویں میں پڑھنا تھا تو سگریٹ چھیڑنا کو میں جنگل گیا ہو۔ بھی میں سگریٹ چھیڑا۔ لیکن یہ غلطی سے بھی نہ سا لیکر میں اپنے دانت میں بوٹی ہوتی ہے۔ جس طرح سے کھسکودھا کھسکودھا مار کر تازی مار دے مار دے ہیں۔ اندر جناب مُشارل سے وہ بھی ختم ہو گئی اور خون آنے لگ گیا۔ اِس نالے تانے کا بھی مشہور ناو ہے۔ اُس سے مقابلے میں آجکل بچے جو روتے نہیں اُٹھتے اور اُٹھنا نہ لے۔ چاقو موبائل۔ موبائل اچھی گرل میں ہوں۔ مانی گرل میں ہوں۔ جس پر بچے تو بہت جلدی کوئی کے گیم کھیلتے، کوئی کے کھیلتے۔ اصل میں گل یہ ہے جی کے پہلے جس آلےپنجا سال پہلے اسسی لوگ جس آلے مطلب ہے کے اسساں پیدا ہویاں یا بڑے ہویاں، اس ویلے مطلب ہے کے سارا کم کات کوئی نہ ہوندا اسساں صرف صبح اٹھاں تے! پہلے سبق پڑھنے جللا ں استو باد واپس آواں، استو بعد چاہ پیواں، چاہ سی باد سکولِ جلدے رواں، سکولِ سی واپس آواں پھر سبکا پھیج چھوڑن۔ اسکو لوں بعد جیڑا اے اس دی بعد مڑ کے تھوڑا جیا کہیننا اے اسسی ٹائم اسساں کے ہو وا ہے جیڑا ا ِٹتی ڈنڈا کھیڑن اسسی۔ تے ا ِٹتی ڈنڈا کھیڑ کے، برحال او وی مطلب ہے کے دائرے دے کھیڑ دے سے اسساں، تے، کھیڑ کے واپس آ جللاں، شام ہو جلے، شام سی بعد اسسی روٹی کھاواں، روٹی کھان نے بعد اسسی سَے جللاں۔ سیواں تے فیر بس اسساں دی زندگی نا مطلب اے ہی روٹین آسی، معمول اے ہی سا۔ تے! جس سال نا ساں شرم، شرم ہوندا ساں یا ہوندا ساں۔ اگر سگریٹ چھیکنا ہویا سی میں دسوئویں وچ جس ویلے، او، پڑھدا ساں، تے سگریٹ چھیکنا تے میں جنگل میں گیاں او وی میں سگریٹ چھکیا لیکن اے گل اے کے چھپ چھپ کے کوئی وی نال سا لیکن فیر میں اپنے دنداں وچ اک بوٹی ہوندی اے، جس دا نام اے کھٹکولا! او! کھٹکولا مار کے تاں جی ماردے ، ماردے یو ہویا کے اندر جیڑی دنداں نیئاں موسرالاں آ سیاں، او وی ختم ہو گئیاں اور خون آن لگ گیا، اس وجہ نال گھرا آلے وی مشک نہ ہووے۔ اس تے مقابلے وچ اج کل بچے جیڑے ہیں اٹھتے ھن نا <hesitation> اٹھنے نال ہی جیڑا چا کندے نے موبائل، موبائل وچ اچھی گللاں وی ہین تے مندیاں گللاں وی ہین۔ جس تے بچے تباہ ہون جلدے ہن۔ کوئی کے گیم کھیڑ دا اے، کوئی کے گیم کھیڑ دا اے۔ تے او پڑھنے نے بجائے اس نے متھا لگ گئے نین۔ کوئی کے کردا اے، کوئی کے کردا اے، لیکن اس دے مقابلے وچ اسساں دی زندگی بڑی اچھی آ سی، بڑا حیا تھا، بڑا شرم تھا۔ ہن نہ حیا اے نہ شرم اے، نہ کج ہے۔ اس ویلے اسسی پیو دے مقا، پیو نال اسسی بے نہ دے سیاں۔ والدہ نے سامنے کھل نہ دے سیاں۔ جب کے مڑی <hesitation> شادی ہوئی، دو ہزار اننیس سو اٹھا سسی وچ، تے میں شرما نال ما ڑا والد صاحب فوت ہو گیا ساں۔ تے ماڑی ماں زندہ سی تے میں ماڑی ماں دی شرما نال اپنا بچہ، ہیک بچہ یا سا ماڑا، جیڑا اس ویلے ڈاکٹر اے، ڈاکر محسن اختر خا ں نا م ہے اس نا۔ تے! بحریہ یونیورسٹی وچ سسٹم پروفیسر اے۔ اس کو میں شرما نال وی نہ چا کیاں ، اور اوسدوں جوان ہوگیا ہے اسدی شادی ہوگئی اور میں <hesitation> مطلب ہے اپنی بیوی نال اپنی ماوُ دے سامنے کدھی وی کہننا کے، روٹی بے کے نہیں کھادی۔ اور بیوی کو کدھی وی ماں دے سامنے کمما دا نی آخیا۔ اور جیڑا ہے ماو نا بڑا احترام کردے آ سیاں، والد نا بڑا احترام کردے آ سیاں۔ شرم حیا ساں۔ تے اج کل نے بچے جیڑے ہن، او شادی کردے اے ہک دم آخدے ہن، پپا تولیہ کدھر ہے؟ صو بون کوتھے ہی؟ یہ، وہ! اے بڑی! مطلب ہے کہ بڑا برا کم اے یہ۔ تے اسساں دے ویلے بڑا حیا تھا، بڑا شرم آ ساں۔ تے! اسسی والدہ دے مطلب، والدہ سی نہ تے والدہ سی، والدہ تے سامنے وی اپنے بچے کو نی چا یا جیڑا جوان ہوگیا، اور بچے نے وی ذہناں وچ نی سوچیا کہ بھئی ماڑے پیو میں چلایا یا نی، اسکو پتہ ہے، ما، ماڑے کولوں زیادہ پیار اپنی دادی نال کردا اے۔ اور ہن وی ماری والدہ زندہ ہے۔ ماں ماڑی زندی اے اور ماڑی ماں نال بڑا پیار کردا اے، بڑا لاڈ کردا اے۔ میری ماں وی اس دی گل سندی ہے۔ تے! حلاں کے اسسی چار پتر آں ماو دے لیکن ماں اسسا دا اتنا مطلب اے کے ساڈا اتنا نی کردی اے، بھروسہ نی کردی جتنا اس اپنے پوترے دا کردی اے۔ اور پوترا وی اتنا وفادار اے کہ جدوں وی کوئی جلدہ اسلام آباد جلدہ اے یا باہر جلدہ اے، عموماً او امریکے جلدہ رہندا اے، امریکے کانفراساں تے جلدہ اے، ہور نے ملخاں جلدہ اے، ترے سال او ملیشیہ تے رہے آ اے، ترے سال وچ او اپنی دادی نال بڑا او اٹیچ رہے یا اے۔ مطلب ہے کے نال رہیا اے۔ او دادی دا بڑا خیال کردہ رہے آ اے۔ جس دی وجہ نال دادی دعا نال جو آج ایس <hesitation> پہنچ گیا، ورنہ اسسی لوگ، میں، غریب آدمی آں، کلرک آ ساں۔ عافان مائی ڈریم وچ کلرک آ ساں۔ اس کولوں باد میں ریٹائر ہویاں، فیر میں معزویں نے کوٹے وچ یونیورسٹی وچ بھرتی ہویاں، ہزاراں وے۔ اوتھے میں کوئی بارہ تیرا سال سروس کئیتی، اس دی باد میں ریٹائر ہو گیاں دو ہزار اٹھاراں میں۔ تے! میں نہ پڑھا سکدا سی اپنے بچے آ کو، لیکن ماڑی والدہ دی چونکے دعا سی، اوخ شوخ کر کے میں اسکو بڑا، اوکھے طریقے نال میں اسکے پڑھا لے آ۔ ایم فل کرا لے آ، ہزارہ تو گولڈ میڈ، گولڈ میڈل لیتا اوسوں۔ اور ایم فل اس نو جیڑا اے او اونی کیتا اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد توں۔ اوتھوں اسنے کیتا اے، اوتھوں وی آسوں مطلب کے پہیلی پوزیشن کی دی۔ اس تو بعد اننے آخیا ابو میں جلداں باہر، ملیشہ وچ جلدہ ہوں، ملائی یونیورسٹی میں اس کی آخیا بچہ اسسی غریب آں اسسی اے کم نہ کر آختے آں اسساڈے کول اتنے پیسے نی، اسسے آخیا ابو میں جلداں آں تے تسسی میں کوئی پیسے ادھار شدھار کر کے دو، میں اسکو کوئی ادھار شدھار کر کے دیتا۔ تے ماڑی والدہ بھی جیڑی اووی ہارٹ، دل دی مریض اے ۔ ماڑی گھر آلی جیڑی او وی <hesitation> بیماری ہوندی اے اسکو وٹے شٹے آندے رہ نین۔ اسکو اسسی مدگی آخدے آں لیکن انگریزی وچ کوئی آخدے ہن او مے کی نی پتہ، لیکن اسسی اپنی زبان وچ مرگی آخدے آں۔ او بیچاری جیڑی اے، مرگی دے مبتلا سی جیڑی ہن کوئی بیمار ہوئی پیچھیں یہ ہک ترے مہینے پہلے داخل کیتی اسساں، اوتھوں کھڑی آ اپٹاآباد سی ایم ایچ وچ داخل کیتی، اوتھے نہ ہویا کم، اتھوں اسساں علی میڈیکل تے ہننی گیاں۔ اوتھوں وی نا ہویا تے اتھوں فیر ایم ایچ وچ ہننی گیا، ایم ایچ وچ او کوئی دس بارہ تھیڑے رئی۔ پیسے وی مج لگ گئے، دس، پندرہ، بی لکھ روپیاہ وی لگ گیا، لیکن او بچاری کہنا اے، ماڑی کوئی بد قسمتی آ سی کہ او بچ نا کی۔ حالاں کے او ماڑے گھراں وچوں، ماڑا جیڑا گھراں دا سارا چار بچیاں سی مھاڑی ہک ماڑا بچہ اے، او ترے بچیاں میں تے شادی کر کے چا دتیاں سی آں، بیاہ کر کے چا دیتا۔ ہیک بچی رہندی آسی، استا اس دے سامنے لا نی دتتا، لہذا اے گل اے، تے! او اس ویلے دے ٹیماں وچ ہن جیڑا اے، پھر سے، مطلب اے <hesitation> ھوگئے ہن زیادہ مطلب اے زریعے مچ ہو گئے ہن۔ اس ویلے اتنا پھولا کم وا سا، اتھے سکول وی نا ہوندیا سے، اس تے ویلے بیجنے، شنکاری وچ کوئی سکول نہ سا۔ تحصیل دا سا، مانسیرہ، مان سیرے وچ صرف دو سکول ہوندیا سے، ہائی سکول۔ ہیک بفا سا ہک گورنمنٹ ہائی سکول بفا، ہیک گورنمنٹ ہائی سکول مانسیرہ سا۔ اسسی اسسی جس ویلے داخل ہویاں، اسساں دی پہلے او نو وی دی داخل ہویا۔ تے اسساں دا مطلب اے، اسسی ویلے سکول آیا شنکیاری.اسساں نووی اوتھوں پاس کیتی، دسویں وی کیتی۔ اتنے اوکھے طریقے نال اسساں بسساں تے چڑ کے جللاں۔ بسساں کے چڑ کے اسساں مارین۔ اسساں مارے ان کلینڈر، اسساں کی مکے مارے اسسا فر وی اے ہی، مکے مارے ان دوا چڑ جلے۔ بسساں دی، بسساں دی فکیلٹی نہ سی۔ تے! مطلب اے، اے کے اے جئے حالات وچ اسساں پڑھیا۔ اور او استاد نے متا، او استاد ہن وی اگر اساڈے سامنے آ جلدے نین، کوئی استاد، زیادہ طر تے مر گئے ہن لیکن جیڑے جندے نے اسساں سامنے آون، اسساں تے ہن وی کپ کپی طاری ہوئی جولدی اے۔ اسسی ڈر گئے نیاں۔ اسساں کول پرانہ ویلا یاد آگیندا اے۔ اور اس ویلے استادہ دا بڑا حیا سا بڑا قدرآ سی ۔ اسساں لوکاں وچ وی بڑی آ سی۔ میں جیڑا میٹرک دی جیڑا پڑھدا اے استادا دا، یا باروی دا میں پڑھندا اے۔ تو او مے کے حالاں اک یاد اے۔ اور اس واسطے یاد اے کے اس ویلے میں محنت کردا ساں۔ اور میں کھر کولوں کہنا اے کے اس ویلے غریبی آ سی۔ موں کوئی شنکیاری تے پڑھدا ساں میرے کولوں اٹھننے دینے آ سے۔ جس وچ دو چار آنے کرایا لگدا سا، چار آنے نا میں کباب کھا کھندا سا۔ بارہ آنے کلو کباب ہوندا سا۔ او میں کھا کے نا، لیکن میں خوش آ ساں۔ اس تے مقابلے وچ آج جیڑا اے، اس تے مقابلے وچ آج جیڑا اے، میری بچہ بچی جلدی اے یونیورسٹی وچ میں اس کو دو سوروپے دینا اے۔ او موں کو آخدے اے ابو کھٹ ہین۔ نئیں آخدےا بچا دو سو نی، او آخدی اے کھٹ ہین۔ ترے سو نی دی تے بریانی دی پلیٹ آندی اے۔ تے! <hesitation> میں اپنی غریبی دے مطابق اس کی دو سو دینا۔ اس دو سو دے مقابلے وچ جیڑے اسساں او چار آنے دینے سے، اوس ویلے اسساں بڑے خوش آ سیاں، اچھا، ہر کج۔ اچھا پھر بانے ہوندیا سیاں، پیراں دے بوٹ شوٹ کج وی نی ہوندے سے، غریبی آ سی۔ کپڑے دے پیوند لگے ہوندیا سے۔ تے اس طریقے نال اسساں لوکاں تعلیم کیتی اور جس ویلے بھٹو صاحب آئےاننا اسسوں مشاں دی صلاحیتاں کیتاں۔ اسدو بعد لوک زرا سعودی عرب اوتھوں باہر جلنا شروع ہوگئے۔ اس کولو بعد علاقے وچ ترقی آگئی۔ مطلب اے کے علاقہ خوش ہوگیا۔ ۔مطلب اے اسساڑا جیسا دور آساں ۔مطلب اے پیساں دی آنند نیاں لوکاں دی شروع ہوگئیاں۔ اس کولو بعد اے ہویا کے کرنے کرنے لوکاں <hesitation> شعور بھی آ گیا۔ تے آج کل دور، او کے آخدے ھن کے میڈیا دور اے، اسسی تے نہ سمجھنے میڈیا کے شہ آخدے ہن، میڈیا دور اے، اس وچ ہر ایتھا گل کرسو، اتھے صدر وی سن سی، وزیرِاعظم وی سن سی۔ سارے سن سے نین۔ تے پہلے کہننا اے کے پہلے کم وی ہور یا سا۔ ہن او کم ہے وی نی۔ ہن جیڑا ہر آدمی برابر ای اے توریبًا۔ جیڑا امیر کج کھاندہ اے، تے غریب وی او ہی شے کھاندا ہن۔ تے او اب غریبا دا بچہ ہوندا اے تے اسکو نی پتہ ہوندہ اے کے میں غریبا آ بچہ آں۔ تے امیراں تے بچے نال او وی آخدا اے کے کپڑے برابر ہون۔ سب شے برابر ہوندی اے۔ اللہ تعالیٰ دہ بڑا شکر اے کے اس ویلے <hesitation> اس ویلے بڑا شکر اے۔ اس ویلے غربت آ سی لیکن سکون آسا۔ اور سارا کج اے لیکن سکون نی، <hesitation> چین نی! باقی میں تسیے کولوں گل کراں تے اے زندگی بَووں کھٹ اے، تھوڑی شے نا، اسسی آخدے اے کے اے جرساں او کرساں، کجھ بی نا کرا سکدے۔ تے میں اے کہننا اے کے جیڑا مطلب اے کے جس ویلے میں پہلے <hesitation> باروی پاس کیتی، سن اکیاسی میں، سن بیاسی میں بجلی وچ بھرتی ہو گیاں، بجلی وچ بھرتی ہویاں تے بھرتی ہونے دے بعد اے ہویا کے ہیک سال میں اوتھے نوکری کیتی تے اتھے اک گاد رہ کھمبے تو چڑھ گیاں، اس نی دیکھنے نال میں چاڑھیا، اُس نی دیکھنے نال میں گھر گلُ کیتی عیرہ جس ویلے گھر آیاں یوں گل کیتی تے، مو گھر آلے آخیا نہ ہن اے نوکری دا، ماڑا بستر، بستر من جسکو آخدیا اے، جس وچ بسترا بندیا اسسی، او وی اتھے ای رہ گیا، سارا کج ماڑا سامان اوتھوں ای، ماڑے کھر آلے آخیا، نہ جولیں۔ میں چھوڑ دتتا، میں نوکری وی ماڑو کولوں اننا نوکری چھوڑال چھوڑنی، اننا آخیا ہن نوکری ہن کرنے نی لوڑ نی۔ اس دو بعد میںتقریباً ڈڈراں وچ <hesitation> ڈڈراں ہسپتال اے، اوس وچ اس ویلے پنجیس آدمی دے کمپاونڈراں دا ٹیسٹ ہوندا سا، اس وچ میں ٹیسٹ دیتا اے تے اس وچ تھا سا سائنس آساں میٹرک، تے میں ٹیسٹ پاس کرچھوڑھیا، ڈائریکٹر اننا ہونا سا او شوروخ، اس ماڑا ٹیسٹ کیتا اے میں پاس ہو گیاں۔ میں تھاں اننا غریبنً نو منٹ ٹرینگ کیتی مگر میں دھیان نی دتتا۔ اس کولو بعد میں جیڑا اے سن بیاسی وچ میں واپسی بھرتی ہو گیاں کمپنی اے وچ۔ تے! میں اتھے گراں وچ ہوں، ہیک گراں وچ ہیک ہوں اسساں دا رشتیدار ہی آسا فرید نام سا اسدی بچی نال، او پسند آگئی، اور اس نال میں شادی کرر <hesitation> اس نال میں شادی دا پروگرام جوڑیا۔ بڑا او بڑا اس پے کے مو کو بڑیاں مشکلاتاں آیاں، بڑیاں مشکلاں آیاں، سارے ماڑے رشتےداراں جیڑے اننے ماڑی مخالفت کیتی، او جیڑی ماڑی گھر آلی آ سی اس دے چاچے وی مخالفت کیتی، اس دا پیو دا وی دماغ پھیر شوڑیا، لیکن میں اے ای آخیا نا کے جرساں تے اے ہو ہی کرساں۔ اس نال میں شاد، اس نال میں نکاح کیتا سا نہ سن چھیاسی بے، کردیاں، کردیاں، کردیاں سن چھیاسی پہ ماڑی شادی ہوئیی، چھیاسی پہ ماڑا بیاہ دا نٹتا رکھن پیا دا تے اسساں تے یکم کو، یکم اگست کو جننا اے، جیڑی ماڑی، کہننا اے، جلدا سی پنڈی اٹھائی اگست کو شادی آ سی، یکم اگست چھیاسی ماڑا اکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کولو بعد، ماڑے جیڑے سورےآ سے اننا دا زہن کجھ پھیر گیا، اننا آخیا ں جیے اے معذور ہوگیا اے، تے! ہن اسسی اسسے کو اپنی طی کیاں دیواں؟ ہر آدمی اپنا سوچتا اے۔ لیکن اننا اے پتہ نا سا کے اللہ تعالی دے جیڑے کم ہن اواللہ تعالیٰ اپنے کم دا بہترسمجھدا اے۔ اننا بڑی، انڈا کیتا، بڑا زور لایا۔ ایتھاں اسی گراں وچ خانگی نظام آ ساں اس ویلے۔ بادشاہ خان دا پتر آ سا آصف خان، جیڑا آجکل، وزیراعاظم، نوازشریف کولوں جتتیا اے۔ اس کول میں آیاں، اپنی داد فریاد کیتی۔ کیوں کے میں بے ساکھیاں تے ٹر دا ساں۔ نوکریاں دا میں آ ساں قابل وی، لیکن میں اننا آخیا جی کے سارہ نکاح وی ہو دیا، سارا کج ہو دیا، اس نے ڈیڈی وہ نکاح کویا اے، لیکن آج جیڑا اے مننےنال زیادتی ہورہی ہے۔ اور مڑے نال کم از کم جیڑا اے، کی کردے ہن؟ جیڑا جی، جیڑی شے <hesitation> شرط ہین جو میں مننے وسطے تھیاں نا۔ برحال آصف خان ماڑے سورے اوتوں ٹاکیا۔ اوس ولوں منایا۔ منا کے اسساں ماڑی شادی، مطلب اے کے۔ استو بجائے مطلب اے کے یکم اگست توبجائے مڑی ہو گئی اے مطلب اے کے دو نومبر اٹھاسی وچ ماڑا بیاہ ہویا ماڑا، بیاہ ہویا ماڑا تے بیاہ ہونے سے بعد اسساں بڑے خوش رئے آں، استو بعد تقریباً سالا ڈیڈا بعد ماڑا بچہ جم گیا، محسن نام اے اسدا۔ اس کو لو بعد چار بچیاں ماڑی پیدہ ہویاں، برحال میں زندگی اچھا گزار دا رہے آں۔ تے! اسے کچا مکان ہوندا سا چونکے اتھے گراں وچ سارے ای کچیا یا سے سوا خاناں دے مکان آں دے باقی سب لوگ غریب آسے، کچے مکان آسے۔ تے دو ہزار پنج وچ زلزلہ آیا تے زلزلے آنے وچ یو ہویا کے جیڑیاں امداداں ملی آں، لوکاں مدداں کیتیاں، سرکار، گورنمنٹ شو مدد کی تی، اس وچ اسساں مکان بڑھائی شوریا۔ کیوں کے میں تے اس قابل ای نا ساں کے میں مکان آ بڑھا کے مگر اے گل اے کے، اللہ اس ویلے مدد کی تی۔ ماڑا اک ماما امریکہ ہوندا اے اننے مدد کی تی، گورنمٹ کی تی۔ میں مکان وی چال چوڑیا، مڑیاں بچیاں وی میں چودہ چودہ جماعتاں پڑھال کیتیاں۔ بچے کے میں جیڑی پی ایچ ڈی کھاللال کیتی۔ ترے مہینے پہلے تقریبا دسمبر دو ہزار چوبی میں دو ہزار دسمبر وچ اٹھارہ دسمبر کو ماڑی کھر آلی مر گئی۔ جس دی بعد میں گھر کھانا کھانے اوندا اے میں جلداں، ہر دنیا دی نعمت اے ہر دنیا دی آسائش ہے میں کو جو کیڑا گھر کھانا کھانے اوندا اے میں جلداں کیاں کی ماڑا ساتھی گچھ رے آ ہے۔ اور میں جیڑا خفا آ تے بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ دے کم آ دے وچ میں کچھ کی آ سکتا، جس طرح ماڑا رب خوش اے میں اس طرح خوش آں۔ لیکن جس ویلے زندگی جیڑی اے، زندگی ہن ادھوری ہو گئی اے۔ ہن بس ہیک جینا جیڑا اے۔ ہیک وقت نال جس وقت تک سا ئے، بندہ جی سی۔ ورنہ جینے نہ مزہ کوئی نی اے۔